ஸ்வீடிஷ் உணவு அதன் எளிமையான மற்றும் சுவையான உணவுகளுக்கு பெயர் பெற்றது, பெரும்பாலும் புதிய கடல் உணவுகள், வளர்ப்பு பால் பொருட்கள். இதயம் நிறைந்த ரொட்டிகள், பெர்ரி மற்றும் இறைச்சிகள் ஆகியவற்றின் கலவையைக் கொண்டுள்ளது, லிங்கன்பெர்ரி ஜாம் மற்றும் பருவகால பொருட்களில் கவனம் செலுத்துகிறது. பிரபலமான உணவுகளில் கிரேவி, ஹெர்ரிங் குறிப்பாக புளிக்கவைக்கப்பட்ட, மிருதுவான பிரெட் மற்றும் டோஸ்ட் ஸ்கேகன் இறால் மற்றும் மயோனைஸ் கொண்ட மீட்பால்ஸ் ஆகியவை அடங்கும், இவை அனைத்தும் பெரும்பாலும். உருளைக்கிழங்குடன் பக்க உணவாக பரிமாறப்படுகின்றன.